Nen doi koek kupaar mekekan- engkekanen patotoran teaken en sedap kwa reken ta an kemal ko engke wangunan weampa tu tuan kasa kepa ar teten entadi <hesitation> engkasa kepar kurek kin kengkanen tang kemal ko, tan weampa tu tuan sapang kepa ar ta seron tan sapang kepa ar ta ma antu mal telesenta "hah" par kekanen kasa kepa ar kute entemal ko taman tumal la kule ka ampit ka pa sikole ha ma antu mal telesenta kanen tamokang wali wali mitu te, "hah" pa wali wali entah kumo kopie wali wali ke ku on wian sinaruta pa punola ka tameke kaluare weane petoto ranta nitute <hesitation> weanti ka ampit ma ane nyaku waki <hesitation> wa nu wa tile seatu meren tape "heh" separ ken kasih mekekan ona kina an tala hete asan tamo kela ma antu mal la mo kela nesea nitute tuanak kan tamarengea sea wali wali mioni kita tamarenge mitu te tarmakase.